To birthday iyu naramo birthday tana loktu wara da ya waci amman wara dau dawa gawa akshi akumu karak loktu anamangu kapengara tira wara da yawakshi ka ten gara jigab har a dlam be dakai war a dak daurau ma party a capcin a capacin mamau gasgarancin gidanaucin mapind a wad tawake dai dik war a akshi a muamala i'dak gayi na akshi, akshi aani i'dak gayi data dasi i tana loktu wara da ya waci i'zaman gusku amma i'zaman waci gawawun akshi ziga tam ne birthday bai. sedai akshi danda raniikshi inkazan inkabe kusku amma yawu mayin nen se danda ramici da yaweci i'loktu karam, ko kuma da yawakci i'locku ruwai i'kusuku kaja nengasgara da yawaci loktu tawane dayawaci gawakshi aramici amman wara da yawak shi bai he dan da dlami kwatance a'a da yawu i'loktu ruwai a'a da yawayu i'loktu ziggəm gawakshi ziga bai amman i'zaman waci ka jayi mayən gun arama daci loktu wara da yawaci a tune da daurau birthday.